Njiɗmi ko gaño am juuka kam e dow mi juukoo e nder tummbere ndiyam. Ngati so gaño am juukii kam, maa anndu tigi ko kañam, mi heɓa doole e semmbe haɓaade joomum. So o waawi kam ko ɗum fodi. So mi waawi mo kadi, mi foofta. Ko noon so mi juukiima hakkunde tummbere ndiyam mbeɗe waawi heɓde añɓe ɓurɓe mettude haɓde, hono kulle ladde en.